Raha gny fifandraisa misy eo amin'ny gny fiteny gny langues sy gny eritseritsy aloha zany gn'asia resaky de hoe, ho zaho hoe: mifandray raha reo, misy fifandraisa satria na de tegna mieritseritsy io aza, hotrany hoe miteny fa ao andoha avao fa tsy mamoaky feo ivelany atiky mampiasa lela fa saina fe renao, renao hoe tena igny hotrany fiteny igny mihitsy andohanao ao. Tsy mifagnova amizay, raha hotraka miteny gasy hanao, de le teny gasy no ieritseretanao ao andoha ao. Tsy hoe teny teny hafa. Raha miteny frantsay hanao de igny gny ieritseretanao andoha ao, raha miteny anglisy hanao, igny teny anglisy igny gny ieritseretanao andoha ao. Ka io mifandray io. Gny gny faha- raha eritseretinao avao koa no afaky avoakinao ambava eo, araky gny fahazaranao anazy ka gny teny sy gny hevitsy da tena mifandray mihitsy.